Faa yewta, e weltina, sultina ɓernde muuɗum. Wakkati mo tawetee yoki muuɗun ana hasindinii e weltaare e suultere. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. Sabi <hesitation> faandaa muuɗun yo ɗun nii non. Ɓernde ana hasindinii majju.